و- <hesitation> والله مرات كثير <hesitation> تقريباً كل ساعة، أو أقل أشيك يعني يمكن عشرين إلى ثلاثين مرة باليوم، خاصةً مع الرسايل والشغل اللي يعتمد على الهاتف.